Laha aminy ñy lafiny asa, sarotsy atao ara-dàla ñy fampiasà ñy masine hanao ñ'asa aminy ñy toerany ñ'olo; <shushes> fa laha i <shushes> koa asa tokony hataony ñ'olo ,vitany ñ'olo, tsy <shushes> ara-dàla ñyfampiasà masine fa tokony alà, amea ñ'asa ñ'olo mahavitany ñ'asa eñe<...>.